أنا أحاول أكون عالوقت، بس مرات تتأخر شوي. ما أوصل يعني، ما أوصل مبتشر، ولا أوصل متأخر. أكون عالوقت، <hesitation> عشان أنا تعلمت قاعدة تقول: "الوقت كالسيف، إن لم تقطعه قطعك".